किटाक वा बारिक जीव एक मेकांकडे उलवपाक लागून वेगले तारणचो आवाज करता। थोडे किटाक तांचो रंग बदलून सुद्धा उलवपाक शकता।